Määntsegi määräniq tuu tegeligult om tõtõstõ nii, agaq mitte kunagi ei toheq ka ütegi eläjä ello kasvai tsipakõsõgi ülearvo kah'ostaq egaq tälle kannahtuisi põh'ustaq. Lihtsält ku piät valima vahel tõtõstõ, sis tulõ inemine valliq.